Laha aminakahy manokana aloha, zaho mbo tsy nangataky visa indraiky. <hesitation> Tsy haiko ny fomba fangataha visa fa mbo hanotany aho laha mahay. <hesitation> Fa i mety ho moramora avao aloha na mety ho sarotsy fa tsy haiko satria mbo tsy nandeha tamy firenena hafa tany indraiky aho sady mbo tsy niboaky any madagasikara. Fa maniry avao zaho handeha hagn'any, fa la mbo tsy afaky aloha amizao.